والله نحب النباتات ونلجاها حاجة مريحة هيكي، وتعيش فيها حياة إسترخاء هكي، <hesitation> أما أنا ما عنديش الخبرة فالزرع والزراعة، أما أنا ما عنديش الخبرة عندي شوية نباتات في حوشنا داخلية ،كيف الصبار ولا اللبلاب، ولا الورد ولا النعناع، ولا شوية حاجات هكي خفيفة مش واجد.